aninn urr naam simuu message inamaat baresuu afadhaliin naam simuu namiit doo malatin message baresiit nam atin hasituun himbeduu amo malatin simuu inamaat doot malinin dubet nam ishin itatuu gargaraa bedaa hoo inin dalansuan siit dubeed hoo ininn gamachuan siit dubeet mesage woyyu hindagarsisuu naam ishin itatuu sinhindagarsisuu woansun namuu hinbekuu.